Ay andeha am-pianarana zany zaho de raha ndesoko zany a kitapo a <noise> de mitondra raha koa zaho mitondra kahie, stylo de mitondra telefaonina, de zaigny zaigny raha ndôsiko rehefa hoe andeha am-pianarana zaho satria hianatra andehanako akagny.